Gny filokona amy gny fanatanjahatena izy io da soa amy lafiny raiky ratsy avao koa amy lafiny raiky. Ino gn'anaovako anazy soa? Ahhh satria mampahazo vola be indray mandeha raha toa ka hainao le raha aloha zany fa tsy voatery gny olo rehetra aby mana chance hahay na mahay fomba faheza any ze raha zay mitsatoky anazy mialoha. Fa kosa mitovy amin'ny filokana rehetra. Tsy amin'ny fanatanjahatena avao fa amy gny raha hafa aby, gny miloka da raha mandany vola izy io, ary sahala amy gny rongony io, te hanao te hanao anigny avao hanao ka mandany vola zay ary manimba olo. Amy ze lafiny zay izy ratsy.